من أكتر الأشياء غرابة في حياتي، عندما كنت صغيرا كنت أرى أشياء ولم أتوقع أنني سوف أجدها في الحقيقة، كانت كلها في أحلامي وعندما رأيتها حقيقة أدركت أنها هذه كلها أشياء لم تكن شيء غريب بل كانت حقيقية بل كانت احلم بها.